Kotaq ch'ip nkik'ol chii' kisuuq' ruu' kotaq rich'eet qa'sa taqee' q'ajas wula ch'ip wulam nkik'ol chii' kisuuq' je' tii ruu' la xaq chaj ruu' kotaq k'aj chee' nkik'ol ar chii' kisuuq' ahpa' wii' keh wula <hesitation> kaacha reh nkijii'la wula pach chi paam la suuq' loo' nkib'an qa kimaloj chi paam la suuq' loo' nwii' kak'uun pach ja'ar are' nkikat qa pach nkicha'jee kotaq kak'uun kotaq ch'ip entoon la rikoor keh nkik'ol chii la kisuuq' o nkib'an junaj kisuuq' re' ruu' la qa' taqee' ke keh nkiraq wach ak'al wach ak'al kotaq k'aj je' tii naak niq'aram kotaj k'aj chee' kotaq xaq chee' taqee' y pues ja'ar la xaq chaj qa' rukoor keh nkob'an qa kisuuq'